بصراحة التيليفون يعني أنك تعمل تيليفون ديما العبد باش يفهمك خير ، لو توصل كلامك والمعنى لي أنت تقصدوا توصلو بطريقة أسهل ، متقعدش معناها تبعث في في ميساج أما متعرفش ينجم العبد يفهمك بالغالط مثلا ، أما كيف تبدى تحكي في التيليفون ، التيليفون ديما خير توضح رؤيتك بالباهي توضح لي أنت حاجتك بيه باش تقولوا توضحوا زادة كيف كيف بالباهي والعبد مقابلك يفهمك.